Fyuri mndo uliotali vusha sanao kwa maisha kwale india fili pata operesheni nafungi barua pereshini kwa kweli kila ukolia njuu usiveli mbishwa kabisa kwa maisha ngwa